Ël pulast për felu ven-i bin, pöle fe cul li arost, t'lu pìe o t'lu büte ënt ël furn, lu pulide, lu faze a toch, pöi o t'lu büte ënt ël furn o magara se völe felu a la peila, lu faze a la peila per dire, se no pöle anche felu ën ümid, pöle felu ën tante manere, lon ch'a m'pias pi a mi al e cul li fait ën la peila, ruzulà ën po da 'na part e da l'auta cun due patate e bin ch'a va